Njidi nguurndam ngam sabu njiddude sabu ɗiɗi, fota waawaa njiddaade e loowdi so tawii nguurndam waawataa njillataa. Hokkondir leydi ngal e ndiyam ngal e keɓa joom ndiyam ngoni njiddude walla sabu. Njillataa e ɗoon njiddude e ko o waawataa njiddude ngal. Hokkondir sabu e ɗiɗi ngal ngal.